الفرن برضو الفرن الكهربائي بتضف بي المويه والصابون بعد تفصلو من <hesitation> الكهرباء في صابون تخت فيهو مويه وتنضفو بي الصابون بي قطعه نضيف تنصف الفرن